لو كنت مجبور أعيش في جزيرة بالصراء باخذ معي جهاز تقنية مياة عشان أشرب. <hesitation> سكين متعدد الأستخدامات حج الأغراض اليومية ، وأكل مجفف وعلب يكفيني ،وكتاب يعلم طرق القاء ، وجهاز تواصل أطلب المساعدة وقت ما أحتاج.